गधों के कान घोड़ों के कानों से मोटे होत हैं और बड़े होत हैं। गधों के खुर घोड़ों के खुर से छोटे होत हैं। और गधियों को चेहरा अच्छो नहीं होत। आये जितनो अच्छो घोड़ियों को चेहरा होत हैं। घोड़ियों को चेहरा मोटों होत है अच्छो लागत है आकर्षित लागत है और घोड़ा दिखने में भी आकर्षित लागत है।